Lesdi Inndoniisiya kam e ɗon mari fee- nyaaminndaaji feere-feere, e ɗon kuujeeji bana, bana, bana nasigorink, gado-gado e saataay, kuujeeji ɗii pat ɓe - ɓe ngaɗira-ɗi e maaroori e noodles e haakooji eh, e kuujeeji luttuɗi.